زرت يعني مدينة مراكش في المغرب وإستمتعت يعني فيها مرة، الألوان الزاهية في الأسواج والعماير الجميلة، وكمان بعد ال- الأجواء الحية كانت رائعة، وحبيت مرة إني زرت جامع الفنا، وتجربة الطعام المحلي مثل الطاجن والكسكسي، الثقافة والتاريخ هناك مميزين مرة، وهذا يعني خلت التجربة أكثر غنية وملهمة، وإنتي وين المكان اللي زرتيه وإستمتعتي فيه?